<noise> toh – toh Gwarwo ai bara si duwa watu kulu, zam da manchi ando no i na wi ka soye kiŋ no nina ta ka nwa manga no bar si hiŋ ka dai watu kulu me, zam i ne harai niga di danga hala niga kwai ka dai niga kwai ka nwari kan nesi nesi yawo ma daika ka kahina a bisa nima gwarwo kolama nwa me asi te, kuma dum bari wo bara gaba inga ma nwa wati kulu amma ifose bara si duwa, in wati kulu nima ne nima no bar chindi lukudi yaŋ no isi hin ka daika ka bara no wati kulu bara ma nwa matakaŋ bara ga ba. Kuma komai matakaŋ bara wadatan da mono bara si hinka nwari nwa bara si hinka wadiŋ dumo nwa kal ma kungu ham wo ba, amma ifose bara ga ba ra barasi hinka teno haddai bankan ganda iyali bobo nidi bankaŋ go gate wo kulu aganda iko no. A yawo chine gomnai wo dumo kul ga hin kin gai hari te amma i ne harai maino gi hin ka te zamma niga di no hala nigate ma kwai kiŋ alwaŋ day ka ka taŋ, haddai i so waiboraizai, wanka bara ga dindi bara du noru to kul fu jinai ga no bara gane bara ma kwai ka daŋ, amma manchi ni ma dai ka dan ni gundara, zam din ne nima dan ni gunda ra wallahi nisi te hari hanno ingano wo kam bara gaba, da bara gaba nima te hari hanno wo kai niga wadiŋ te. Sannan albarai ra mo bar chindi gono isi bara no isi ba i du hari kaddai ima kai ka nwa tarai isi kanda wandai do sanku wandai ma diya, abdul kadiriyaŋ diŋ gai matanai isate bar chindi mo gaskiya isi nwa ka dikiŋ gai kurnya naŋ.